Eñóo ii my jü e li fó’ re kiöö’ra xa, my bolüü’ re fáár’a, my bolüüi, la ku my tóó, eñóo íi my tóo xa, xa my tóo re tää fáá’ jnáá’, xa my tóo llöö táa, xa my tóo ma tii’, xa my tóo tuu, xa my tóo llöo e jo ii my tóo e xa, la kú e ganáá’ ii kö’, la ku my melón, my mó’ jmyy, my dxáá’, my liche, my ‘mo nÿÿ’ my öö’, my manzana, my jɇ’, my iá júú’, my iá jïï’. my iá kuóó’, my tó’, xa ñóo ii my tó’ ka kö’, xa my tó’ ti kuä’, xa my tó’ chiino, xa mý tó’ roo, xa mý tó’ tǿ’, xa my tó’ tää, xa my mango, ejö ii my bolüü’ e re lí fó’ e re kiöö’ra xa. Jää kiela’ jia’ ka ɇn my ‘mo ji kö, my ‘mo ji jö, a la ka juý jmá.